Jïï a jia ru’ sun jmýý e e <hesitation> e re lóra o re níra kö dsáá jia <hesitation> jia jia jmýý xen dsa mý guíí e re lí’ e la’ kie’ la bii kie’ dse káá’ ba jan dsa my guíí, kie’ la bii kié’ re júú ba jan dsa mý guíí.